kalor, <hesitation> oro-na-ana aleyi abinggo-nor. aki makuu ostietor. ni-ijajie. imime a agba. oh ki imime. keney. winggo biee kpa keneg gba no-okposi. ali. ikw eme-ne-ma za na agban no. kuun wor mer awa tamer. iz-zi-za oh na niggor. abli-mer. oku buu hani-ni nubua. adi-ikplede aki izene aki izena. nor izana a na-winggo ablee akanya no-zana na-winggo ablee akunya-akpo memeya. ijijie waa. ale-echu. iku abua-nor. agu ku waa. ko-odo-dor kimu-si kwa. oh neyi-imioh ono-neyi ikuno. nende-eze-ana mer. neyi iku awi-niggo ablee. aka mer. ngoo ana aleyi awa ablaka namer nie-egee. bua torm. izi-za na agban. eyi ni-izana. aki blinggo akunu-izana. kayama akunu. iwi utie oh-yi-yi neyie chwi mer yaa. ostie ora. ini-zi-za ostie. yie tuu. eni-zi za ostu-tie. eni-ziza. nu-tie. oka wumeryi. ini-ziza. orr. eizi-ali-eluii. oza-li-chu-ostie-ora. iwi-chwi. oza li-chu-tie-yie-ru. wu-chwi. no-no. niggo aba blee ki-ma-kwa ali. kun. ijajieyi. ni-mer Yaa fuodoor ni ni, ekposi aleeri afu zeugba ni koor okara, keni fuu ba keyi imimo. Keni fun bi choor, waitchi ana aleyi aba ble me; akaorbablingo akiwi enoor ya, akaor ba blinge akinzapoor ya, akoor ban ablingo. akangbanni zale angbani okoor blingo ni ingborão me ya ingbo ru na hagoor me'. Ani' baa dei azininini neyi ali tru izizizaya. jiji waa aba gbaje awoor mes iza la angba okun wa kun wa niyi ong, nia nininini nia ha me', kun si ododor bi'tchai, kun si yefia bitcháy kan si ogude exposi bi' tchui enzeze, enzeze waa in Achui utchionyi me'ya, orji wa wii ru, orji waa woora, orji wa wei eitchi, orji wa wii'uji waa kpe etchi agaga isirc waa. Akin zenze zenze nuu'tchi izi zi ziza me', ne yi a'moku itchui nang me'.